Zhamndi na nga ni chema zhamndi nu vat, zhamnda aa zuran za buu sonyi gwan nugye nga shim kya shi nga kya numa? ai mbuu to kharan to ki qwanyi aa kochi aakochi ve nmbinoro dyi nuge to ka shiki kume khar Viti duniye baaro to ka sa sasani ba sarchi nuke to shiki kwanyi na nga aakochi to ki ba shirani kume ba mbuu ta shirani ta shirani nake dyina ka khaki kha ve binoro to kaki daasari, dasara kha kha duburani kume dyenang anje ve memuna dyienang anje ve binoro ka khagha ve varo kume ta san ve memuna ro nu dyine tama tunu yang zhamnda aa zhamnga za dyinuke ngga shiki dya num ke dyi nuke ngga shiki daga fan nan nang ma yir sonyi gwang. Ai dyinang khang ai wa nga nani nleeda nga ni nu da nga ngguti ye chiti ye shimndi banga nga tamadan bu nga woda nga shim go nga dye shiri wa nuke nga rabo shir nuke da dye shir nu ngguti ye chiti nuke nga shikya ni yang buke nga, gwa dlurani nake ngar sani kume ba buta sa sani ta shirang ta shirani ka shaataro mbu wa shaata ro toka shaata ndukiku ganje nanga ni daasari wa nga dya khekliri daasari nuke nga shiki daasara shi burti, burti dya dyi nugye gur- gur daasara wa khama sai ta buu ta daasa to gab to daasa, mbuuta daasa magham tuk ka shaataro tana kap a buu dyinuke nga shim ku wa nuke nga zuran na nga ni sonyi ban nu peeta sonyi dye gyirap gummut gyirap kum miyasi. Tana dong wa nuke nga zura nani yang ye tamandi banga abuu chele daga uchele sonyi ri nuke charma bana ba bar sonyi gwang wa nuke zhamdan wutki wanang ni nleeda nga khurta nje nuke ba buuda shimndi baanga shi chema yiri buu daasarani wa shi baa ri tana nake balar burti kaɓa dya kurti ko gwar khurti nyenda nake ta wada daasar ma burta ɓa sai mbuu magham washi tu magham shaata ro na ke to ka gwaki zalale na nga ni yang zalale ka gwa kunshe daga kunshe magham chem ka sada buu daasar buu dyi nuke nga shirani wa nuke zhamnda nleedan nu mayi sonyi gwanda na nga tuk abu daasar bange kume ye kwaari bang buu shi khagha nga gha buu leeda ta da sonyi gwan to dudyi nu dyi sonyi ban to ka gwa washi sonyi dyi Vat tana burti ci sonyi dyin vat chem ze chem zuni nune sonyi kha ba dyi vat nu shipa tu nduku. khul sonyi dyin vat nu shi burti ba na nga tuk a buu daasar ba nga wa nuke nga zuki nune nga nggut ye chiti nga nggut ye <hesitation> chita nu dyi ne dyi kuku nuke dyi nuke nga zurna nu, dyine wa nuke nduk ka khaki za khar dlegume buunduku yang nga ngguti ye chita nu dyina ni wa shimdi ɓa nga mbu Vi tang shi tana shirani tuk ka shada to to ka shi dlunar nu nduku ku zum- zum, ndukiku zum- zum kashi khar suye nu to ye shimndu baanga gomar, gomar kuye zum- zum nduku nuka khagha waare gomar ba kume gomari chika shaata kiro gomari kaSaro to duk dubur bu̱ memu naro kume dye viri aa viri kum shoro gomarci ni gomara ku kheng nuke nga shim shiga kume gomara wa kashi shaatari kume kap leenda ndukika nike kharani kharanku wa nga zu nuke ndukiku nuke kharan nu̱ gomar warke nuke a tukli mundanni̱ nleedan ngan. ndukiku nuke ka buuki chere wa kha ye wan gundgudung amma mba mbu to ta gomari dye shira nje kharo ta shata mon varo yang dye shira ni kin gomara ni dya dyinke wokashi shatari togwa muzhindi nuke kaki Viri kun shoro kume leenda nduk nuka khagah ware gomar ɓa ganje na nga wa nuke nga zuki goman chinke nji dyin koki ba mbu ta Vi nu ban ka shaata ro babuu mgham wa shaata ro muzhindi baaro nje kharo to maasa to maasa baara yang nga shim gomari wa nuke shamda zuki fan nu sonyi gwang na nga ni abuu daasar baa nga ngga daasa tang shir dang kha mbuu magham wa shaata nga, nga gwa nuke zurani tu nduk dumbur dyi nuke wa shipa tu duki to gwa to shi burti, buta shi burti yang ndukuki kaku ngguto za na nge ke dyinu shipaki mba mbu chem wa wada ghoori baaremi wa khama ka shata remi anna buu na gwa dye shir ba to kharan Bam a ndukiku bu ghai baaro bu ngguto za ai chin na nga nduku ɓa yang nuke ta khama nduku kime ta gwa dyeshir ba me kharo to shira nuka khaga wanang ɓa sai ta daasa, bu daasa magham ka shaata ro mbu dyi nake nga shimndan tuk ndwaku nje zum- zum nuke buu magham wa shaata wara ku wada dye ngghti ye chiti baanda ku rin dam bu kwaari nga shim vingan dam wa nuke nduki ku ka nduki ku tana kap dye shira wa shi pa nga shim khagha nduk gor nuge fan nu sonyi gwang <noise> nduku ka ɓa zham tun sho tu gwa, nga shim kha ngha ma nduku nuke nga khutan nune tu magham vur kadari na nga ya shaata nga nduku tunduk nggutu tu zu za njim na ngan nduku waka yi shaatari yang ba buta khagha garan bam wanang ni dole sai da daasa to nggut dye shira to nggut nugha. Ba mbu ta nggut ban nugha tana magham ka shaata ro to datɗi bani nuke wa kha nu sho ba to gabbi to dungkha gha konggol to da nu ka shiki nga shin buu da shimndi gori khama nga ma dlegume nuke ndukiku kaa ki ngguti ngga tu magham vur kadari ya tang mbuu nu wara, mbukeme na nga nga zuni ba buu nduk wa khut maghem maghem kashi na nga yenda tana na nga ma muni yang ba buuta bundi yenda bushi ba ba buta khut magham magham ka shaata ro dyi nuke nduk kugha ko dyimku nduk shi anje ku khang beena nang.